víti í Vestmannaeyjum hefur göngu sína hér á Rúv á sunnudag Arnar Júlíusson ræddi við eina af

Helgasonar sem síðan varð að kvikmynd sem frumsýnd var í mars nú er komið að sjónvarpsþáttum um sömu söguhetjur en þar er kafað dýpra ofan í sögu ungu leikmannanna hlutir í bakgrunni sem mætti túlka sem aukaleikara eða

sú sena halda áfram með þeim leikurum svo heldur áfram önnur saga

æfir fótbolta og er mjög sterkur karakter og hún

ákveðin í það sem hún vill gera með mjög gott sjálfstraust

klukkan sex fórum á tökustað biðum stundum frekar lengi á meðan við biðum var aldrei neitt

leiðinlegt út af því að við höfðum alltaf eitthvað að gera þetta var svo skemmtilegur hópur sem nærmynd af henni hún rauðhærð og ég hugsa

hún er að fara að leika í Game of Thrones þessi stelpa þetta er svo

ég hef æft fótbolta síðan í fyrsta bekk og eins og ég sagði svo já og nei bæði þú varst bara alveg með þetta

býður okkur á stefnumót við blákaldan veruleikann í bókinni hundrað og ellefu sem kom út í vor þar freistar ljósmyndarinn að fanga kjarnann í Efra Breiðholti við röltum um fellin með mig langaði að

þá er Breiðholtið bakkarnir og hafði ekki beint áhuga á því

þetta

miklu flottara svo kynntist ég manni sem kynnti mig fyrir einum barnum hérna sem

bar og grill þar hitti ég menn sem voru með

heima hjá sér þá fattaði ég að hundrað og ellefu var statement mér fannst það vera meira en póstnúmer og

á mynd það tók langan tíma að fá fólk til að leyfa mér að taka mynd einhvern veginn vildi ég reyna

að spyrja og sest niður með fólki og fæ að heyra sögur svo dökku hlið samfélagsins þar sem eiturlyf ráða ríkjum og alls konar

allt sem er hérna svo finnst mér hjartað á þessum stað vera leiknir

allir frekar sáttir